O enang walegenake pako gawamanawa menamena babai. Walegena ke ule pako nimpoika walegenake, pako mokawoto gawako, nimpoika mokawato nimpo kulagoi tang mokai aliko, awo nimmpo tewo kulagoi mokai alimampo awo kiala nawatona, kiala napo kommo, napo <hesitation> luwili eng nimpo tewo tee paako gawako, eng nimpo lega gawako awo pako gawa mampo walege naa ule lepo meeke sana sanaa. Te ule mmang pako gawawana temmen obo obo aliai, obo obo alima, awa owawai o au, meeke agu ka kagus no otoie napo tuwai asin napo pidue asin lepo ninpualitoie. Tee te, owama meeke tee paako wikang gawako tete paako gawawana tee peekaba tei- nugannai walegei tei nugannai, moi towai tei woko woko naba. Peepoka mo uma poma tee aguko wigawitowai, wigauma, wigauma tee pawanawa madotauwai. Tewa madowai nnang napo, tee enang koinakoi gawalamo pau, te pau moula tei meke taba nopa uwai. Nopa uwai ninang teng wana te pola tee kaka kole uwai teke eng tewo kulagoi mokai alimampo, tewo tang kula, wakai gawalamo wes ako koinako wes ama awe owala a' Tuwa tubalawalumano, a' o kula tuwai kobualupe, napo lepo takei palo uwalupe. Te tei nugannoi wes uma tewa la uwainang teng manikumana poai, pola tee kaka kolesi alawai. Eng tee o lega tei awoi kungkunna kungkung naake gawako, tee lega. Tewo meke lesilona, tewo tang koi nau nau awai. Nammeke ouma asing, awa ouwalupe peekala o paako asing, tang awa oupe koina isiu nogo alama te naloalina. Tang tego, tei kungkungke tee woli, kaka te kole uwai. Kole uma teke pido uko tei woli. Tewo walegenako tewo awo paako meeke gawamampo sanasanaa. Tewo kulagoi mokai aliampo ka tang kamekas wesi ako, lega ka gawamampo ka tang koina lolobama mokai aliko.